المفروض من الحكومات انو تسعى وتجاهد حتى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ عالبيئة ،احسن من ينطون الأولوية لويحد منم على حساب اللاخ، يعني لازم ينطون الأهمية للنمو الاقتصادي والحفاظ عالبيئة حتى تنبي بيها نهج التنمية المستدامة، والي هي غاح تحقق النمو الاقتصادي.